पानी के वाष्प बना के ओके डक्ट वर्क के माध्यम से निकाल के घर के भीतरे नमी के स्तर ल नियंत्रित राखथे।